أفضل أشتغل خمس أيام بالاسبوع ثلاث ساعات لان توزيع العمل على عدد الايام أكتر يخفف الضغط ويخلينى أشتغل بتركيز وأنتاجية أعلى بعد بيكون عندى وجت يوميا أهتم بنفسى وأمور الثانية أما الشغل خمستاشر ساعة بيوم واحد بيكون مرهق ومتعب ويأثر على جودة شغلى ونفسيتى